Ɗɔɔ bà e yèɛ nɔŋ yawi naŋ nyìmè lɛ, ɗɔɔ bà maŋ jìwà tɔɔ wèè nyùnɔ̀ɔŋ wouŋ gbìlà, maŋ nyùnàŋ nɛ̀ŋje tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ kaiŋ, maŋ jìwà tɔɔ wii, mààŋ wèè muàŋ maŋ jìwè tɔɔ wɛɛ̀ yɔ, e e e ɓɛ̀ɛ̀jàa mɔ̀ɛ̀ lɛɛ̀ hoe? E gbiŋ lii.